Iu sugnu na pirsuna ca va picca a lu ristoranti. Ci vaju sulu quannu sugnu in vacanza o sugnu nisciutu e mi siddìa jiri a la casa a cucinari. Iu preferisciu cucinari lu manciari a la me casa, cu li cundimenti ca iu vogghiu e comu mi piaci a mia. Manciari a lu ristoranti è bonu a li voti ma l'idea ca àutri pirsuni tòccanu cu li so' manu lu me manciari mi fa sdignari e perciò megghiu ca manciu a la me casa.